Raha mpamboly ah-ako an <hesitation> mandritra ny haintany, dia mba hiarovako ny voly an, manao lavadrano aho dia manondraka, dia ferako ho isaky ny hariva ny fanondrahana mba tsy ho lasa entona fotsiny ny rano anondrahana